Aigna ambani'ny tany malôha ôhatra tegna matetiky hitantsika hankagna hankagna regny ambany tany izy miaigna matetiky akagny koa ahitany hanigny anazy, zany.